Eny tsy maintsy mifampita fahalalana isaky ny taranaka ny biby, ohatra zao oe ny akoho raha vao fohy ny akoho a de ny reniny no mampianatra azy hoe toy izao ny fitsaingohana itony ny sakafo azontsika hoanina. Toy izany koa ny omby kely, ny reniny no mampianatra azy oe toy izao ny fandrôka ahitra rehefa isakafo izy ireo.